أنى نعتجد إن الكون نشأ من انفجار عظيم، إللي بدا من نقطة واحدة، وانفتحه بشكل تدريجي، ويولي ويدل على عظمة الخالق سبحانه الله- سبحان الله يدل على عظمة الخالق.